Mi festividad favorita es la Navidad y se celebra haciendo (... talismán...) y hay muchos amigos y familia.

creo que sí, pero voy a decidir mañana y en 10 años

Típicamente se desayuna... la gente y se va a trabajar.